Tuu olõssiq kimmähe väikuh seltskunnah, või-ollaq mõnõq lähkümbäq sugulasõq ja sõbraq, sääne väikene pido kohki ilosah maapaigah, koh om sääne hubanõ tarõ ja lõbus olõminõ. <hesitation> Ja tandsiq ja lauldaq piäsiq kimmähe pall'o saama.